Bantaŋa tara a kariyɛɛse la nyɔgera la nɛnɔ bee dusi, iŋa n ni se'em de la a ni dikɛ la a kariyɛɛse la gurɛ duŋa la kankan kankan, a san dikɛ a kariyɛɛse gurɛ duŋa la nya kɛke e la wan iŋɛ se'em ti a kan nyaŋɛ pee gee ki gee ta nya Ku e ta lebege a nɛŋɔ ti a obɛ. Bantaŋa kariyɛɛse tari paŋa me ti la san gurɛ duŋa sɛsɛla ka boi wa nyaŋɛ faa duŋa la basɛ a nu'o puan.